A re fahitako agn'ity kosa aloha ah <noise> akory moa, raha ta- raha vantagny voateligne ranomasy aby gne tagny e ka da sisy raha azo hany esana ndre da hilagno zash anao de hiakatra ambone ranomasy egny de ho faty signitry avao satria anao magnara, sisy raha hidibohanao, nefa gn'olombelo zany mila hafagna, da s- sarotry be zany gn'hamarita agn'igny fa enga anie mba sy ho hisy zash iza raha zany.